Inten tz'o'kol inb'el eta Luis y k'ochij tinwotoch uk'ataj permiso tuya'laj tintat, tinna' inmonon ma' uk'atij, pero despues dijieron de tuya'laj ma'lo' que sut wa'ye', pero si käla'an ma' ink'atij decía min uk'atij mi mamá y ella es ella a' la'ayti' tuya'laj que que ma' ub'esitech jach ak'ä' las nueve de ak'ä' la hora de vis ti sut decía tula'laj inmamá inna' y tz'o'kol ub'el y te'lo' tinpatij tuyotoch intat, inna' hasta las hasta b'alaj ta' yanen él <noise> tuxitaj u- uju'um y tutz'ajten <noise> de una vez.